Oyi lo ɛsipaɲe, to o ha'iri ma lee ho katolisisimu, na.unhun..wahini ma le ho katolisisimu, abeho katolisismu be pa'aa cii binmatete. Becururu wo ho ɛspaɲe yi orobboeba wara ho gɛre sivile, ba wɛpan tini yi'a wɛ abetuan ɲanabɔ.